Tegna tegna ialako tsiny aiziny teo somary goût tadiavin- tadiavinare zany tsy anagnanay de tegna ialagna tsiny azafady fô tsy handiso fanantenanareo koa zahay am'magnaraka, mipodiana fao fô somary afa rats- afa lambon-draha taminay tato no tavela de igny ny afaka nampandrosoinay are.